Ny tena mampiavaky any kanada ity zany de ny fananay fivavavaha maroao ny catholique, ao ny protestanta ao koa ny ortodox.